<noise> Wona dimbuki ɓanndu bana fijude, baawɗe e cembe ɓanndu maa naa bana kuugal heɓu seyo nder yaadu. dartana yaadu yeeso kadi wattaayka elwugo.